مازلت نقرا أما أتصور، أتصور باش نخدم باش نشيخ على الخدمه لي نخدم فيها يمكن مش فما، فما روتين نتصور فما موجود الروتين، أما نتصور <hesitation> فما حاجات أخرى تخوف و فما، فما معناها ج-إهتمام موجود و <hesitation> و أصلا كيبدى عندك مشاريع في مخك تنجم تتأقلم.